औथेन्तिच् उनेनत् सौकर् और् भमिके अति गुर्त पोन। करन् क्यनो? जोदि सौकर् और् सौकरे औथेन्तिच् खेतत् अतिक् गुर्त दियत पैजन्। तेतिहे <hesitation> हमस् खन् ब चित्य् ब तोव्न् हमस् इति तिखन् ब हमस् और् भ्यक्तिर् तर् जिबन् और् उनते हैप प्रए। जोदि औथेन्तिच् हमोइस अति दुर् बल्ह तेतिहले देखर् जन हर्हन् अति जोर्ल हैपरे। और् औथेन्तिच् खेतत् अतिक् उनत ब औथेन्तिच् <hesitation> भिबस्ततु अतिक् तनक्यल् होतु अतिरे पैजन् जते औथेन्तिच् तनक्यल् हलहे देखर् जिकुनो होमोइस ब हमधनर् खेतत् अतिक् होइ हहि है। जर फोल औथेन्तिच् अभि हने कोनो कम् ब कोनो देख आन्क् बहि जोतो <hesitation> बध आहि परे। और् जिकुनो खेतत् औथेन्तिच् ब ओर्थो जोइ तो होइ थगे।